Iin che ngua ña dii borracho ña dii xa dú xachá, ta tuku <noise> trabajadór, ché ñadixá kutu ni chá ngué kangutunichá.